Igono mane ma fungsi lo kai ngoe moi dadi jo akana gojoro igono karna kebanyakan balu balusu atau ngina ngina mane ketika o namoro namoro bolo naoko bolo gauku jo sakai mane harus dema gojoro karna joma tumis sinoto mane bole bole sibi atau namoro josi sakai karna igono mane ketika josi sakai dema bole atau sibi mane ijame karna kebanyakan nyawa lebe jo magae nako bole bole dema igo- igono de yang terakhir mane okia gauku gauku nako gauku bisia mane josi sakai dema igo- igono a manege lebe ijame karna gauku nako dema teongo mane teongo igono ma joho mane kai jame.